Nne nkomma gere tuare, ama ugusie lagere nkomma tuare nunnuguine tee aike meragu onogarei inimugui, loikene nko ogo share eerogigui, loikene nko share eerogiguine tee aike meragu oononogogigui nagai ia tuare tuntumo rogu on-onogogigui, apasi nne lagere tuare nne sinto nunnumo mani nunnugui. Ego kopiro lagere ee kopiro nagai loikere kogurumo nagai loi on-onogoipagui nagai aapagui ako loi sinto apagasi egu lopa nne nkomma gere tuare apokui nne loi onogoiparei touno iniomui nne aike taa nne tapumuguine onogarei lolomugui iko loi onogoiparei nne touno meragu tontokosi, tee nagai ia tuare apokuinogu nne nkau family kuuge sinto nunngui, nne sinto nunnuguina, touna la kopiro loi aike kirogupa ononoguguine ononogoipokai. Nne akogere tuare tee apasi on-onogoipokui nne nkomma nkogo itekene apokui ia tuare sinto tuntumoi, sinto pempempe. Ee nkomma itekene tata te matau toi onopogim toi apogim lego touno toi ugusie lagere mokumena nunnune, lee tee nomu toutou nunnun egu lai lagomma itekene entano lee nunnum moro tano toi supporting irorogimpigu toi porugupagoinunno mau tee loikene haitam oo. Ama lagere education papiroge lagere ogo skul tata tetepogigui apogigui lai toi skul eenim, ia skul entano ia nogu aike logomma taau lasine, loi touno skul eramoru etano lagere tuare toitouno mani tuitui skul. Skul enino piro ia roggomma tuare pugupa esimoi, ako nogu raising esimoi toi mani otukeio, egu tee apo ikogo taage re itamino nke side onogosi, egu nne nkomma gere tuare runrugoromo, noke ia tuare penpeguinogu toi on-onogigim egu onogo ree, ama lau, entano, lau bougainville crisis oo kugirai koro aurorugoimunno, entano nne tei ako nogu leader meri, tata, runrugoromo, loikenego ako nogu awaring etogimo runrugorokui apogigui, lee tataru entano mara ee killngs ogo ee tataru mara entano an apago ro moi petakogino ree independence ogo pinpiopoginioi minno tee aigou meraguro, reegee puapuagoipogiguoi minno toi rogogino mani kokomun, ee, nta tuare nne tapumuguine tee aike pake lagere nkaa tuare nunnuguine on-onogoku eenkogo konigura ee roike paaro komungo. Egu noke unainogo roo ako rogomma tuare, ako nogu apakuine on-onogokui, rogo konegu rogomma gere tuare intoko toi tuitui, family oo kuuge, intoko, toi mani nun-nun oo. Entano ia time taako ee loikene go entano tono mani un-unimoi, entano ee roi, aapo ia tuare entano akogo respect tounoke rei, nne egu tee runrugoromo tata apogigui raigago ruka toi onarin eetem apo ree teiko patrino side ere nunmumoi regu tee ia riga tuare apo eego riga ruka tee koro nko, nkoginne tee apasi roo konegu ouge runrugoniniogo rogomma rugam toi mau morukei tuitui, respecting etei tuitui, toi mau an agii nne nkaa rugam temumara or nne nkomma itekene temumara egu iko tee tee roo aginai nne munare mugu pa minto rogommago itekene toi kirogem, rogomma itekene tou, tou mani toka pai, ako tuare roge ako family egu cash oo kuu porukei, ikogo family tee ego itekene nomoge toutou mani unurui, oiro mmo ako taa roge pumo nko pogu nko taa akonogu foundation gal. Ree akonogu aike uige ree nunnun, egu ree meragumogu egu eego rigaa itekene upiro tuare meragu airagu egu reego egu toi mani togogim nne ako nogu leader renresi, ee roiken kaigo to pogimo runrugokusi agerego leadership papiroge. Papiroge teego ee loikene kaikaigotopogimo nagai nno akogerego koro, ia tuare minno meragu airogimoi ogo tata minmiginopogui mm, intoko ee egu komon.